Toh sohõ araŋ na ay hã matekaŋ i ga te ka sagay haŋse, ka ni haŋse i ma boori matekaŋ i ga ba. Toh sohõ din di i na ka ni se ni go a ra da ni sa hinse a si boori. Amma da ni ga ɲun ni ma du zaara-zaara kaŋ na tayandi ka hari kayna fo tolli a ga. Ni ga ka daŋ ni ga ziiri a ga ni ga ziiri a ga moso-moso ni ga kankam haro ni ga ziiri a ga moso-moso ni ga kankam zaara-zaara da ziibi no ma daŋ haro ra ka sufu ka yee ka'ka ma kankam ni ga daŋ ka tuusu moso-moso moso-moso ziibo kala a ma hanan. Toh barfoyaŋ mo si te da, kwaara beeray ra barfoyaŋ mo si gway da callaizo, kala haifo goono kaŋ i ga daŋ ka ziiri nda ɲga no i ga daŋ ka ziiri nda i ma daŋ haro ra ka tayandi ɲga no i ga ziiri nda kala a ma hanan. Da fu mayo kulu, kala i ma hinse ni di di'na hinse hunkuna nda suba da ni ga hinse a ga boori a ga ɲyalaw, ni si ne kala sanda jii no i go no daŋ a ga. Amma da ni fayda, hana kulu ziibi ra no a go, a si boori baŋkaŋ ka kulu ma ne waane wala wance a sino ka ɲga naŋgo hinse. Guna fu mayo, guna ka di hayey, tagay, kulu ziibi no i ga guna ka di matekaŋ i go. Hay wance a ɲga naŋgo hinse wala waane a si ɲga naŋgo hinse ziibo ba a se gumo, balle a ma hinse a si ga hinse dole mo ziibi ma baa gumo.